<hesitation> अमेरिका को इतिहास भी गणो गोरशाली और प्राचीन है। अमेरिका को एकलो देश असो है जिको काई भी यूरोपिय देश ने पूरी तरह से उपनिवेश <hesitation> नी बनायो। इतोपिया को जो साम्राज्य प्राचीन समय में गणो महतोपूर्ण रहयो, इसाई धर्म <hesitation> को अपनायो वहाँ का लोगण न और अपनो फ्रांसिसी देश रहयो। और ऐटीन नाइन्टी सिक्स में इतिली मने इतोषिया पर हमलो करायो। पर ए वराल्ड की लड़ाई में इतोपिया इन सेनिक न इतिली का हराई दियो। और बादमा फिर इतिली पर पूरी तरह से कब्जों कर लियो। यह इथियोपिया का।